اكثر حدث أثر فينى وساهم بتكوين حياتى وشخصيتى هو وفاة والدى الله يرحمه ، يوم رحل الوالد أنا أختلفت تماماً أتغيرت صرت شخصية ناضجة مبكراً، عاقلة أكثر تحملت مسؤولية بسن صغير ، ااا- هديك الطفلة اللى كانت موجودة خلاص راحت.